brekinii ak ishin huji midaasit, breki ta biskiilia iyoo ta garianen, ishin yote. huji tokotu kabdie hujin brekian ishinii mal gaari. speedi kas jir, speeedi garia au beskeelia sun punguuzitie. ama mal gaarin au biskiilin ijeno feet, brekiit ijechiisai. brekiit won wolba midaas won ijenoatif speedi punguuzatia akin laan ijeem hujin sun yote huji brekiat,